أيوة يعني أعتقد أنه في فرج بين الثقة والإيمان، <hesitation> الثقة عادة ترتبط بالتجارب والمواقف يعني نثق بشخص أو شئ بناءا علي تجربتنا معهم، أما الإيمان يعني فهو أعمق يعني تعمق بمعتقدات وقناعات الداخلية للشخص ،سواءا كانت يعني دينية أو فل- فلسفية يعني الإيمان يمكن يكون غير مبني علي دليل مباشر، بينما الثقة تعتمد علي التجربة والمعرفة.